La kotaq cepillo re' reh natz'ajam bien bien pan achii' reh nawaqta tiene que ser ixib' pach joonera tii y pan q'iij y tarde reh natz'ajam pan achii' para que ja' re' man chuhra pan achii'